Ny injera da sakafo tena malaza Etiopia agny. Io moa tsy ino fa mofo fisaky vita amin'ny tefy da ampiarahandreo miaraky amin'ny lasopy koa. Lafa misy fanaovan-draha ireny amin'izay da manao kafe etiôpianina izao koa ireo.